ah pues tambor por por lo ndze ldoꞌ gunu oxna lëꞌ stib be lë ngud knu xgits minn yag, zob niy yag xgits minn par xc̲h̲aꞌ voz o xc̲h̲aꞌ sonido c̲h̲en tambor.